Pos un epissodiu dela Estoria d'España que recordamus pocu es el trieniu liberal, dentri los años mil ochucientus i venti i mil ochucientus i venti-tres. La genti estava acendía de vel que las muacionis se hazían mu lentas peru assín i tó, el rei pensó qu'essu era mucha libertá i se truxu cien mil soldaus de Francia pa hondeal alos liberalis i que las cosas golvieran a sel escuras i antiguás. La tragedia de siempri en España.